Numutkeun abdi mah pinjaman sababaraha wae oge tiasa pikeun ngamimitian bisnis, nupenting mah urang kedah paham kana carana ngelola bisnis anu bener tur tiasa ningkatkeun kauntungan.

saur abdi mah tipe layanan publik anu penting kanggo komunitas teh diantarana aya kasehatan, transportasi, sareng pendidikan

Pangalaman nganjang ka bioskop di nagara abdimah pikarespeun, kusabab tempatna bersih, raoseun, layarna ageung, sora na jelas, sinareng seueur jajanan.

Heeunteu aya, kusabab kulawarga abdi mah tara nganjangan festival atanapi acara lokal.

Numutkeun abdi mah alesanna teh nyaeta kagandengan, seueur polusi, sareng macet.

Pangalaman pangheubeulna anu ku abdi gaduh nyaeta pangalaman nuju plesir sareng kulawarga di umur opat taun.

Ngarintis bisnis di nagara abdi mah rada abot kusabab butuh modal anu kuat, perizinan ka pamarentah sinareng tata kelola anu sae.

Iklim di tempat abdimah nyaeta iklim tropis, biasana aya dua usum, aya usum hujan sareng usum panas

Cara na, abdi mah osok maca buku ngeunaan psikologi jeung abdi oge kedah ngagaduhan emutan anu positif.

Numutkeun abdi mah nu kedah diperhatoskeun pikeun telepon atanapi hape teh nyaeta dina kualitas, sapertos memori, kamera, atanapi kapasitas penyimpananana

Cara na nyaeta urang kedah mere conto anu hade ka murangkalih pikeun silih hormat jeung silih nyaah ka sasama.

Dina dintenan libur engke, abdi bade ngalaksanakeun magang di perusahaan

Abdi mah hoyong langkung seueur ngagaduhan usaha fesyen atanapi kuliner, kusabab dua hal etateh usaha anu potensial pikeun ningkatkeun kauntungan.